<noise> Aw! ese inntum nnda ehu? Oye, ͻnnyɛ hwee. Mara, mber bi a abɛsen kͻ no na dɛm haw no na mefa mu <noise> na dza meyɛe nye dɛ, mohwɛe a na munntum nnda no, afei na ͻkye - ͻakyer do ntsi mokͻr dͻkota hͻ <noise> na dͻkota yɛɛ <noise> nhwehwɛmu <noise> wͻ me nyimpadua no mu, na muhun dɛ mowͻ ͻhaw bi a ͻmma munntum nnda. <noise> Ntsi mɛserɛ na mesusu <noise> ama wo dɛ kͻ dͻkota hͻ na ͻbɛkyerɛ wo kwan a fa do. <noise>